बिल्ली ते लोग बहुत अबसगुन मानदंन और जब बिल्ली जब नुम कखि जान लगया तह अगर वे हमरु रास्ता कटेलु जन काली बिल्ली चीन तह वे अगर हमरु रास्ता कटेली तह वे बहुत अब्सागुन मानदंन वख माँ बोल्दा की जरा रुक जावा या वे बठा जाने नीची |